Ma arva, et puhtalt helü perrä ma tunnõ ärq või-ollaq kattõ liiki tsirkõ. Et varõsõ ma kimmähe tunnõ ärq ja, ja üükaku ka tunnõ helü perrä ärq.